عشان نطيب كحكة بسيطة هيكى نجيب السكر والزيت مع الدحي بعدين نصب الدجيج والبيكنج بودر والفانيليا والحليب ونخلطهن-نخلطهن-نخلطهن بعد الخليطة بدنا نجيب القالب بتاع الكيكة وبنكون داهنتها ونصب عليه الخلطة هذي الخليط هذا ونحطه على فرن درجة مية وتمانين اه نحطها لمدة نص ساعة لاربعين دجيجة.